<hesitation> Afaka miaigna milamina am'tsara tsy misy <hesitation> ohatra hoe tsisy fivavahana ny olona anankiraika satria raha ohatra hoe mihaigno mihaigno ny feon'ny fieritreretana olona raika de afaka magnano raha tsara eo am'magnodidika ananjy foagna na de hoe tsy mahalala ny fivavahana aza izy satria efa natiora ao agnatiny lay feon'ny fieritreretana.